Lasopy matetika fatanay zay lasopy legioma, mandeha alaigna karaoty tapatapahana madinika lavalava, avy akeo amin-jainy haricot vert avy ake kôa mbôla tiagna ata pomme de terre koa afaka ata pomme de terre helihely, avy am'zay asiagna totonkena koa agnatiny na na karakasin'ny aigna regny igny avy akeo amin-jainy ata agnatin'ny rano ata agnatin'ny vilagny avy ake <hesitation> ampadevezina ake izy, izy kaofa masaka igny am'zay afaka ata persil de igny ihinanagna azy.